gomnati yaada ndase ngawa ba keeya sin peler hamba maa, finfing kábaa lisamei ko kuna nda tasua mei kam yi nda sengra aa ba ndəsə dəənba, a sengye tiiri maraya ma ndan pəta mee kə ndə niiya nda koa daaso duru ham pamsa mee kam ka nɗa ko ndə pam ma baats ale ndə sək bəkaba nda yâm dats ɗaa tem tema mdam pata, ee ka nda tas ɗda yan nda yma, amma mee ba won fev ɓan kərsa mee nda ban lauwa ba bən tisaa wiiyo fiding nga usiya ba sem ra, mee sa tauna nai wahala san weesa tauna nai wahala san weesa ma lau mbaraâwa malau hana ndan yau ndə wa a <hesitation> irim wawo ban wassa durasiya bən hii basaba wiiyo ale ɓə ndə kan maats yabyeb, yab yab maaso mee tom nda pats nda tas bəkə ndə yama amma asengge mee ndə wonda ba tauwa na ngaa irim an tangsa moots mee tanggan ba ngə te ma kino kwayar ba fad bobosa siya bən tom ndə maaso baƙaba yai tom hiiya hiiya ɓən wo bə ndə laâ mee ka bə mdə sək mbə maaba kə bə ndə ndə sək mbə maab kə bə ndə sək bə maaba, kə bənda sak bə maaba amma mee tomon ko bəka fiding ndə tasra, wana yau nda win ngwee nanda kemei ba ka woa tauwo dam pee meets mee her kwang rab Akanda ma mee nda ped uwa na ndann kankanaa meera wiiyo ra kaba thio mara tautausara ra ale wo ban da kwa hamba kulunga ala wo ban dan kwa hamba kee mbasan in yab yba ngree yade kao sa mee kaba wo wo ban da fomwa ba tomra sa sengga wo ban da tomwa batomra sa engge hana mbaraa nda pata mee ka taa han wee ya a nda maa nda yama mbaara neeya nda kar nda yama nda siki malawa an panda wahala <noise> a sengge bada saa tara bada gwanhiwa maa mbaraa u ka nda nda mbaraa ndan tambasa saad adda weewa amma dase a urkawa maadara kuma mee sengge mee bawon mee wo ba kar mee aba tauwa na bawo ma eme yab yabya an tau nan tawa mbaraa sa yam mbara a daaso duru ra san tanan tawa sa yam mbaraa daaso duru ra sa taunanan tawa dada sa yam dada a daaso suru ra <noise> san taunan tawa mee san yau mee sa wa har a dura ma kana n amba wa dura ba na s ana baa kanas ana ba ban bada ati bakayi mbar nakan wa dukan da nda kwe nda na ne ma kay. Toon baa fada ale mee baka kadaa ba hurau ndan kaya hana nda nii ma rwaado daa ko kanso baka sikaa ra loo ma lawa maa da ko nga yaake taaye mee ka nda saksa maanda wa na yau nan da win ngwee nan da keme nda maa yadda ka daa tomya pee ngek a kanaa taroomgekaya oee a wo baa nda laa A lag bir siyi nda pidi nda kwau eewaa nda kau b aba pamsa mee ka nda kau ale ba kura mee ba ma’a mee ba sakra bad nda sak basa bara ba kwa ma kaah mee ba ka aba nda sak basabara nda baka daa tomba amma laawowa ba laz ban da heren ba laa nda a hern nda pats mee ka nda tomni nda yama ndan kar mbasa meeta ma meets ma meets a sengge dada hana ham sengge bets ba kau asibiti yanzu baka farm mee tone yika haa haa ko auwe baka niiya partana karfe pu ahtaa rab a partns an pats mee ka tom ni a ya ma asibiti sem dura said ai a woa toa ko awiiyo kura han awiyy o ba maa sem a nda aa kanga nga ko laa kwan butakawa kansora minda waso waado wosa wo nda mar ta wa maa har ban wede mee ba peden ngawa hii maataman ban kon kono bets daan kanso bas an siki dai dai, mee kaah kawan hito ped hindira balle a kem ka tom paasa ko ba hobo ale a hii intii ban wo ban da laa kam wano nan mee nda kaa nda rok kweerade kuna nda kwau lweeraade nda nii, ngwa maa nda ma sants kuma ndan maa nda nii nda nii hambamaa nda koa <noise> ko ma orwaado yanzu a senge bets bas wiimaado an kei comciba ban sa ba pamsa mee kam kanda tas ma lau diira kundara ban yausa mee bayan dutsewa Ban sa mbasa keng heng dada sara kau ban war mee mee b asak nda dadara na. mba nda taasa nda wa mee ndan yau nda fang nda wa mee ndan yau nda feng daa taa baku waba kai tii ndan tom mee daaa pu mba ndasa nyek njek ngek damuwoyi, mba ndan taasa kadan kadan mee nda puba, amma wa ban tin da too bakaba daa k har kanjo nda tod baa daan dam ka nda tod baa saba ma ba tiri basag a dada pamsa mee an kong kongra bara ka ba tiri ban dan pa wahala ka ndan pa fiima daan damma kuma mee le mee dada kan lau baa ka wo har ma wo nda tiri mbasa diiru nda tas wahala ra kongea pu bukats ma ka nda pu sem sai mee nda konggonda baa wao tiri baka har duru ale woa ha aa ko a ham ban kosaba meeka nda yawai daa koma orwa maa a gomnati na malan kiyi nda kure yima ngwee me don yaa nga yadda na keesaya njang gaa nda toosa mee kwangya adamwa ya efkaya yi ma yarataara sa sengya yadda yi kwasi ndasaya mee nda ko ma aron duk dayikee nmee kiyi nda kwasi yin da sak dada, amra nda ma’a yada baats kanana a kunti saba n ngek ngek a kunti sab ana wa ma mee ka nda ko ma oron daud aa kwede mee da nga keen mee kata sak dada kuma ta yau ma mara ngan ton <noise> ta ma’an mee ngiiga nga nkeen baka ale nga kurgya amma ba ngan na basa timimaba a wiiya ngan b asak pa ng aba sengyi sabsi ba toma yabra bosa don ba tetena. Ban sak baka tentana bosa wa maa mee ka nga yawa ata segya mee ng ana bet sabana atom nga nganga ma nga nyaa dadasara pam nga wo ng aba sangye mind tom tentens mamoa tan ta wa kaama awoa fer minda far amsa mee ka wawa talon ko kuma fer pansa mee ka warva kanda ko mkuma na bakaba a fer pans sawa ra maasi yi tom lawa siyo bawo ba nabaka ana baa maa hi ana baka mma hee ee nan maaso ma bakaba a toa a fer pamsa ka asak tinima wara mee ka nga kwasi a kwasi nga sengye yaa ngan warsa kura kokta kaah waya ngaa na basaba a neme bukats ka pu ma lau usus aye ya mee sem maaso ran da konsa atam tan kong sak wotasa tauwa eewa har peera kisa kasaa a nii daan ale aa fir baata duran hanbamaa, wani ana yau na kem ai mee wo a fev ka nda ban tauwa nda damu nda table kwee rau ale bosa koba meeka tan mbasa wa neda maa yi semaa patiya ray i semaa atiyara ale awoa a tas ba tentenaba a war ate ma kuda tebto, a war ate ma kuda tebto amara siyasa an kausa ra i nasa sa uwa kiyi tom saseya, amma waado nda two nda too baka ba a tom tentens kodon tom tentens mees bawo banda laa bosa amma nam yau mee nda hik basaba a sentna tom meei mee nga warsa hana sa baa Baats baa hamba baats baa aam mee ka woa peden kasa wo tamba hamsins ale sakad fiding sa se mbaseyaa yaa yi taasa kaah ya nasa sa uwa kiyi tom saseya amma waada nda wo nda too bakaba a tom tentnes kodan tom tentens mee bawo ban da laa bosa amma am yau mee nda hik basaba a senta meei tinda waado daa uru lawa nda finding nda yau mee ban da toblara mana amfani ka daa yau mee ban da tablaya nau <hesitation> ban fad dba nda le daase nda kad dase ndan wee mbarsa baats nda aa baatan nda kad hurhur mana nda tee oro ma bosa mee waado dada semra mee ba ngaa han a kan yauso mee ka kanaa bermaa ba kataaa damuwa mee ra kana an tom nda mas damuwa kaafin ran tomo mee kwe a tauna yala awo yi yaasa i ne bang wo nda kad nda taa ya aane mee kaba nda lau siyo iban kwasi nda ban da na arme se kam ka tom dau gomnatise waada nda taa bakara hana kwe a tas basaa maa ngan bets fata ban <noise> batas bakaba ale ba baakabakab a haato ko kuma ba baa baka ba a boson ga hoo tomon suwet mee won a kem aa yin na. amma ye yinna an kon au warara basaara mee tomsa tom daa wee wahala wa nan yau na kemei nda tom kokari mana nda kura baata mee fer tauwo wa wona nda kada aham fisingy ale nda kan ba pamsa mee ka nda tauwa nda ba weda mee too Feee ko kuna mee ferwa kaan ngaa ba ssan wosa wosata meet bas an kauta aba maa maa maa maa ta kura nebsa kuwa amma mee sawon mee wosa fada na soan le ta bong hana kee kasa yara a kee ga shi geshi sa waya sosa toora atomni hana wo mee wosa sengge kanso mee tomsa ti baa ta paa bas aba an tom tentena hana won mee ka taukaya sawar antaa kiss an taa mbasa amma nama na sendawa maa tiwaawa meei minda u uyawe nda daanwa yin da kura oro domin yi atii nda kura orowan sa sengga wina bada hana nda gwad sa satai ppeer sera pelr haa ban a tinims hana roba ndasa ma lau gombi suwa roba nda sa ma lau siri sa batas tiniman peler to nan nan war ngas a senderana wa edkayi sents mee kam kiyi kwasi suwa nan kau yaa kwang yaade ndasa y isa yola a yima sents kiyi kwasi amma wa nan yau baa ba tau basa a wina bada ndaa saba kam ka ba sengge lausiyo, mee segge lausiyo baa koma oro waado a wiiyaa sani mee to ba tasa daan b awa dada sikisik aa ham tom tom maaba an pa wahala na maa mee kiyi nda kura kuma kyi nda hiki a wahala ndasa daawa